Alura, suma ën l'üvern cuindi a deu purté ün-a giaca pëzanda, braie lunghe pëzande e ün ciapel për paré la freit